Ritkɨni ɓe meye gomnati lap yadda ko nyɨ cɨn tettelinarziki funu mwa mun ɓul, ɗel pò kò ko mù taplep kɨ bi ye mun kɨni. Pet kɨ komeye rit kɨni ɓe kaɗang mun kɨ bi mwa nɗin yɨl funu. Bi mwa ko nghɨk komeye mwa po cɨn kɨ karfe mwa shɨshɨkɨ, kaɗang mun kɨ mwa, ɓe mwa ɗo yɨar pɨn kɨ mbise mun. Mpi ye mwa shawt mwa ko mwa met kɨ mwa yɨl mbutolɨ, ɓe mwa po kat kɨ shal shɨshɨk sosey. Ɗang rang ɗo ne mu cɨn, ko mù kàt rayuwa ko mu tong po mbìse funu, ko mu tong-tòng rayuwa funuei? Bi ye gomnati dɨr na ɓe bi ye rit ko mù cɨn ɗo ne, rang ɗo mu cɨn tatalin arziki funu ko mù kat jin dadi, mɨ tong, mɨ wàlwàla nɗin yɨl funei? Kɨt ko gomnati nyɨ meyer kɨ hangkali kɨni kake, kèn bi a ɗa mwa. Pet kɨ komeye mun kɨ bi mwa, yis dung-dung. Ɗang kaɗang mu man yɨar ko mu cɨn ko mù more bɨ a ɗa mwa ka, ɓe duk bi ye mu met cɨn kɨni shɨ bɨ ɗa mwa ɓe kɨ bar bi akuk gàk. Mu lap ɗak. <hesitation> Bi kum mu lap ɗo nyɨ. Mun najeriya mɨni mun kɨ bi mwa nang tè crude oil. Wato mwir komeye mwa pò shwat kɨnɨ ka yɨl kɨ es mwa ngyin mɨni. Nyi ɗo mwa po tace kɨnɨ, ko mu kat petrol mwa gyɨ, kɨ bi mwa gyɨ dung-dung. Ɗang kaɗang ya ɗang mun kɨ bɨ ɗa mwa nyet, ɗang mu man yedda ko mu cɨn amfani shi mwa ka, ɓe kɨ jɨ kɨ sauki mùn ka. Mpi ye mu man yadda kum bi kɨnɨ ka. Ko mu shwat gak, ko mu cɨn walwala gakɨ, ɓe karshe kɨni ɓe mu ji ɓe mu kàt tòng kò ko nyɨ rit mun ka. Nga man dede lòkàci 1966, lòkaci ne mwa pɨn yanci nayigeriya, ɓe mwa jɨ mwa gama kɨ lèk mɨ ojuku, mpi ye shwat mwir ko nyɨ po seyer kɨnɨ yɨl mbutol, ko shal jɨ warng dung, ɓe man bi ko nyɨ cɨn shɨ shal ka, ɓe jɨ kɨ bɨ ce mwa nang te odoji. Mwa jɨ kɨ shal gak ko mwa rɨp ngurm mwa gàk ko <hesitation> gurm mwa, Dun shal pàcàk-pàcàk gak. Rit kɨni, ko me dok lokaci ɗa ko mwa po lap kɨ ɗir kɨ yɨlɨ, ɓe ye mwa ɗap shala, ɓe mwa cɨn <hesitation> industries mwa. Bi ye mu nang mwa tè mwa kàre funu mwa ɗo ɗa ne kɨ tòng mɨ ràyuwa. Ɗang mwa pɨn shal ɗa ngurm gakɨ, kɨ dɨm tong ko nyɨ shwe mos shɨk, ko nyɨ la mat mwa shɨk gak. Ɗang me ye dok mwa man, ko mwa gyik pi mwa mùn. Mwa gyik makarantu mwa, ko mwa cɨn bi ye ko <hesitation> mu cɨn anfani shɨk mpòkin mwa, ɓe ye aha ɓe nijeriya kɨ ɗel yadda mun gyi. Ɗang mpì ye mwa cɨn, mwa meyer kɨ hankali kɨ mwa kake kɨ yadda ko mwa ɗir tòng mɨ rayuwa ka ɓe jɨ cɨn kɨ mun sosey. Mpi ɗa ɗak-a ɓe ngani, kaɗang rit kɨni ɓe ngò siyasa mwa, ya kamata ko mwa lap yedda ko mwa cɨn tatali arziki, ko mù bi ye mu kɨni mwa ɓe mwa cɨn amfani kɨ mwa rang-e. Mwa po cɨn anfani kɨ mwa deidei ko ne ko mpòkinɨ ɓe mù kàt rayuwa ko ye rit ɗa. Kɨt ko dɨr na ɓe mù làp ɗak, makarantu mwa, lɨyin mwa, kɨ pak bi ye mu po gyi kɨnɨ, Mpì kò ko mù se mbìse mɨ rayuwa mɨ tongnɨ, be rit kɨni ɓe gomnati mwa lap ɗa mùn ɓul, ɗel pò kò ko mwa meyer kɨ hangkali kɨ mwa kake bi ye cɨn ka mwa. Mpì ɗa ɗak-a ɓe muni, najeriya, mun kɨ bɨ ɗa mwa <hesitation> dung-dung. Mun kɨ tin and kolombite ɗɨ. Mun kɨ gold, ɗang yedda mwa po shwat kɨni, ko mwa pò cɨn pacaka shɨk, ɓe mpòkini, ɓe kɨ jɨ kɨ met lepo mùn sosey. Ɓe shawra fana ɗo nyɨ teni, meye gomnati funu meyer kɨ hankali kɨni kake kɨ lap kɨ yedda ko mù tafiyed kɨ bɨ ɗa mwa ko mwa cɨn amfani mùn mpi jep funu mwa. Mpi ye lokaci kɨ me jɨ komeye jep funu mwa pò bukata kɨ makarantu mwa, ko rayuwa nyɨ cɨn sauki ɗɨ. A ɗo ne nga pò lap kɨni ner kɨ rayuwa pò tòng ɗo nyɨ,